<hesitation> ofo ti o wino gin tabi ogho nemi rii oyo tsitsi urun ti wo gin we gin gin tabi ogho nemi rii oyo wo mageii tson gere gene ogho wo oyo teri ira tiuwo ee ni ogho bwe ee ne oya ne oyo ni eyewe we ni ogho be ogho ma wino ira ki ira ni eyewe dede wowa ka ye wa yo ni owowo wa ye ni oson wo wa yeni orun wa yoni ate ate ira ti we he ogho we ni oyo urun ki urun ti ireye ma gin gbere dede ino bibi urun ki urun ti irege ma gin gbere dede ino bibi irun ki urun ti ireye ma gin bibi urun ki urun ti ireye ma gin gbere gede ara wa kan uwo ino ee wa ka san uwo ino bibi nokan owun wo wa ka rii ren o eye ti ene gha we oyo owun re tsi eye ira ti uwo ee ni oyo o owun heje gin urun ku urun ni oye wo ma wino ggingin weni oue we wo ma wino gin gin we ni oye urun ku urun ti wo ka ri dede urun ti wo wa ka bi oye na momo wa ka bi ee kpieee kpi ira wi ira deide owun ino wa ka bree enem ee tsi eye o eren ee tsi udo Ene ee bi oritse kerenfo di ene dna ne oyo to rri oyo owa ka bi ene kpi ira kpi ira ni eye owun re tsi itse ti ola ene ka kuwo kerenfo gin di ene ni oyo di ene nem ren ni ogua tori oyo tro wo ka gin we ogho ren owun re tsi oyo owun bi ara niniarare ma ni are nini itsekiri gin ogbuwa ren ars nim truwo ka ri we woma ni ogho ogho owin retsi ara ni ni otitse ma wino kuro ara nini ogho owun re tsi ogbura wo ma ni ogho we kuro ee re urun ku urun ju were ogho bi oleda ti o dh uwo tsi eye we urun dede ti o tsi ogbuwa we re teri ira ti uwu ee ni oyo owun re je gin we wi eyene wo ma da ni ogho ara wa ka yonwe uiun ku urun ti uwo ma fe tsi ee dede ara wa yon we wo wa kayo wayao ee mo ni ogho woma sun di wo sun gere wo mana na ara do uwo na ara gere wo ma fo di wo fo gere wo ma da kulworo woku wori gene eren eye ren owin re si itse inye ti o wi eyene dede ka gu wo kerenfo gin do san gbemi di o sen gbi oma temi bi o ma san kuro do ma baje Owun re tsi itse ti ene ka ojuwo tori ara nini owun re tsi ogbuwa okeji ti oda tu wino lele ouun re tsi oyo ogho wo kari mo ma wino gin wono tse tsi okmi gna tsi otsogus moti eroso ni ha ta eroso we eroso teni ta we ireye tsogus ti o wa gba ri eroso we ogba ra eroso gbe ojo di miee ta ju were mo ta ni ee nemr ta bogho ekpo meegua ino bi mi ino bi mi ee niko mo si ra tsi ee niko mo si ra tsiee riri emi noka gha fo gba fo o ti heye dede ks ta we mo fo ti irenye dede ka ta we mo ka jold din ekpo meegua we ni a ina gbara urun di a ta kekeke ke o kada urun kporo miko mo si tsi ee mo ka no gna fo ofo we oron fo gete ren urun ku uru ti ireye kete tse tse ni eye we wo ma tsi ee wo ma ren ni ogua di wo yo ee ara ni ni ara wa yo we owa jo wo wa tse urun ku urun ti wo ma fe tsi ee dedi but we no gba tsi ee ni ewe ti wo gba tsiee ino ee wa ka san uwo di eye si ra gbi uwo re wo ma da tu tson Ní ewe okeji ireye gidije wino a ní ogho agháàn éè ní ogho ọma we ma né ogho ira tí we ní ọma kérènfo ogbe e kpikpome ara yiyon a winóròn wo ni ogho oma wino ọkọ o winọ niko wo kpe fé éè né urun ku urun wo wa ka wino ara ka ka yọn uwo we gérégeré urun ku urun tí wo ma nó fé urun ku urun tí wo ma nó fé dédé ara yiyon rén oẁùn wo gba tsi éè wo ma rí ọmẹran gidije o ma gidije winó ní eye we tsi tsi botoja we ma dí ọtọn mí re gba tse utse utse tí o ka kọ we ogho ée winó eju gbada ma we mo mí ogho gbe gba gin gba gbi ogho eyiwe gba re ubo utse mi éè ní o gho ko ogho gbe mu gbe ubo koko owun ara te fé yiyon oma we gba re ubo utse we ke fere éè ti éè je urun o ma re ubo utse we ní yon ee. wa ne mí tsi katé a wa nem tsi kale to ri ara a no gba yọn éè rí ogho gba tsi uurunku urum tí o fé tsi ee bokọ oẁún ara gba fé tsikale gba nemi emí ní utse we gba tsi ee ke éè ní ewe ki ewe éè ni urun ku urun ira gi dije wo ma tson urum ghaan bobo tí oton énè ka tsi éè o wa ka gin gin ome we éè fé tsí utse we éè fé tsi eyiwe te kun ren, urun ghan dede wi ewo osa bí ore to rí we ne mí tse we nemí mí urun gbí oma tí o ma gba gba tsi éè wo wa ka gin gbe gin oma we a ka tsi éè éè ka tsi eyi Itekun lí énè ma ka leghe ara énè to rí gin udo ti o si winó ní eye bọtọja we ira tí uwo éè ni we je oje ina tí uwo éè ní we ma nó guwe gba tsi utse ní eyewa woma da tson wun gháán we botojawe tí o gba nó tsi botoja we ebòbó ka mo kpi osa bi ore niko oẁuǹ ari urun dede ghaan ju ukurun ti wo winó botoja we wo bí oma meji ọma meji we notojawe ewe tí uwo gba nemí bejeito aghan a si ka nemí bejeito aghan a si ka nemi tsi ee ju wérè terí urun gháán ju udo éè gha wá wè tsi nọ kọ owún aghaan si ri ke udo ghaan dèdè ti uwo ka rí we ọfọ tí ara eê ka ri ireye boko owu a fé tsi gba tsi eê bojawe terí wo wino bọtọja we wi gbe ẹkpo máàru kí ọbọn gu wofé ra gba ra urun ní ọbọn gba si éè oje wo gba tu wi yọn ekpo maaru le-ogun he mí ee, nemí gba rí urun maaru wéré urun méeren ara éè wa yọn mí na emí ma mo wí ọbọn we mo ma ka ro gin okay uro nó gba so origho éè ene boko owun mo gba fé ra urun we ewe boko owun mo gba fé tsi éè dí uwe éè si ma rén wo ta ba ya bo ko ewe owun wo gba fé tí éì ke urun ghan gidije o ka leghe gbí udo we ka ka ku wo uwo árà árà yi yon ee si mo winó bọtoja we wérè ogho ma winó gérègérè ogho wino urun ku urun tí wo ma fé dèdè wino ara yiyon rén ogbuwa rén Do ka yo urun ku urun ti ama nó tsi dédé wo wa jòtò gba gingin tson urun we temí no̠ gba tsi éè ó udo tí osi winó bojawe énè éèmo ma ubo tí énè gha bojawe énè éè tsi mo ma bo tí énè gba mo̠ to botoja wo ma si tsọn bọtọjawe ní ubo tí énè gha we ni ko oẁùn a ri tí énè dèdè ma no wa botoga we bọkọ owun á fe tsi eren botuja we urun gha we tí wo ka rí we tí o ka leghe ireye gidije ara yiyon éè si winó terí uro bí onun ọkọ kan uro wo ma urun tí akpe wun uro uro ma wí emí né we ka nemí esi éè urun kuun we né urun ku run tí uwo nemí tsie